Pi diri la virità nun haju la mìnima idea. Ci pozzu pruvari. Prima di tuttu, s'havi a scègghiri lu tipu di cuttuni. Poi mi mmàginu ca ci sunnu modelli già preparati. Accussì si tàgghia lu tissutu secunnu lu modellu. Poi s'hannu a cùsiri la parti davanti cu chidda darreri e pi ùltimu si ci cùsinu li mànichi.